A' unukul siisil a'lo' ku- kutz'ajb'äl ti uk'aak'il kutz'ik a' kutz'ik a' a' nojoch <hesitation> polil lu'umil ku- kusiistal tulakal b'a'ax kutz'ajb'il ti'ij yok'lal ma' uk'askun b'il jeb'ix janal yok'lal ma' upäjtal te'lo' patal u- uyantal yaab' k'in ma' kuk'askunb'il a' janal, tulakal b'a'ax ku- kutz'ajb'il ti'ij wa janal, wa uk'ul ku- kumansik yaab' k'in ma'lo', wa ak'atij siis ja' te'lo' patal a tz'ik ti a uk'u' siis ja', b'aylo' jach ma'lo' men patal kik'ab'etkuntej ti tulakal b'a'ax.